La graffetta è furmata da dui parti stritti tra d'iddi, ma allascannuli tanticchia, giustu pi farici trasiri un fogghiu o na quantità di fogghi, è capaci di tènirili stritti, certu la quantità di fogghi nun havi a essiri esagirata masannunca la graffetta nun servi chiù ma ci voli qualchi cosa di chiù specificu. Ma siddu è un fogghiu, dui fogghi, tri fogghi ecc. ecc. la graffetta funziona.